شوف تجيب القوري اذا بس الك يعني خلي نص القوري ماي عادي من الحنفية وخلي عليها جيلة جبيرة جاي وخلي عليها يعني <hesitation> هيلتين وياها وخليه يفور بس تشوفه فار تنصيه وتهديه تخليه هيجي يعني عشر ثواني خمسطعش ثانية لا هواي حتى لايمرمر وان شالله يصير طيب